هل تفضل أن تكون لديك القدرة على الطيران أم الاختفاء؟ ولماذا؟ أفضل القدرة على الطيران، لأنها بتخليني أتنقل بين الأماكن بسرعة وسهولة أقدر أزور أي مكان في العالم في لحظات وأشوف مناظر جميلة من فوق كمان الطيران شعور بالحرية ما يُوصف، وكأنك تطير بعيد عن هموم الدنيا